Mipetraka amban̈ivolo izen̈y tiako tsy manino na tran̈o maventy be na tran̈o hely hely fa tiako fô izen̈y za mipetraka ambany volo. Fôtony amban̈ivolo izen̈y an̈y rivotra mbôla madio, avy eo izen̈y raha ho hanin̈aô jiàby mbola avôvô mbola bôka bôka avy nalen̈y in̈y raha jiàby tsara.